Ajafady nao nagnomenareo raha tsy noromaly io anareo. Fa ndao fa hentenay soa am manaraky. Fa isaorako anao mba nirehake soa mba mba hampandroso ty cleint anay.